Mi suɓi mi hettindoo jimi, jimaaɗi jooni, ko mi hettindoo jimi ɗi ɗum yimi duuɓi etis saalu ɗi hitaande etis, duuɓi ɗi ɗum yimi jooni a hawtataa ɗi e ɗi ton, ɗi maray lilal Korent Isus ko fofata to duuniya e to wuro e to yaasi. So taa hettindake ɗi a faama e kujeeji ɗu.